Tenej ma' ink'atij a' kan la'ayti' ku- ku- kub'el kub'ensik ti kimil <hesitation> jach makoo' <hesitation> ulaak' jaab'oo' a' kan a' ma' ma' ink'atij ma' yutzil ti inten, men la'ayti' ja'-jach ma'ki' ti o- o menb'el ti u